Hayu wam kambela, biha kina dunia tawn, biha tabiti na dunia man hei imbe, biha maha chi eji, biha dha kohani tawn, sakuya ugwa asama tawn.